ମୁଝେ ଏକ କୁର୍ଟେ ମେଂ ବୁଦ୍ଧୀ ଜୀଵୀ ମଡେଲ। ତେଲିଏ ମୁରେ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ କୋ ପସଂଦ କେ ବାଦ ନାପସଂଦ ନାଈ। ପିଂଟୁ ମୁଝେ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ହୈ। ବିଲେ ଔର କୁର୍ଟେ ଲୋଗୋଂ କୋ ପ୍ରଵାପଡେ ତପସ୍ଵ। କୁର୍ଟେ ଲୋଗୋଂ କୋ ପ୍ରଵାପଡେ ତପସ୍ଵ।